أه الفن بي-بيساعد ال-البشر عمتن انهم يكون ليهم وجهة نظر في كل حاجة ب-بلمحة فنية للعئل من جوة غير ما تتشاف مثلن لو حد شاف مثلن كورسي محطوط عليه حاجة الفلانية في حد ممكن يفترض حاجة و تاني يفترض حاجة تانية فالدي بتساعد المجتمع انه يفهم اكتر